<laughs> bone kam naa ɓe mbii ɗum waawataake, ɗum woowataake. Bone woowataake. Ammaa so haa a tawii hoore maaɗa nder bone <hesitation> waawanu hoore <hesitation> maaɗa bone ɗum no ɗum torrataa ma, <hesitation> ekkitina hoore maaɗa dow laabi ɗi ngaɗta mburto-ɗaa <noise> ɗumɗon bone ɗumɗon <noise> ngontir-ɗaa nder. So naa non bone ɗum, ɗum ɓuray torruki ma dow no kammii-ɗaa-ɗum.